सलद् अर् सन्द्विछ् ने बिछर् औ। सलद् अज भै <hesitation> तियो, गजोर्क्, <hesitation> तोमतो बिछर् क अनने बनने। मन्से दिश् अर सन्द्विछ् अज भै, ब्रेअद् औ, भि समे <hesitation> तियो अर् गजोर्क हनने। गजोर्क, <hesitation> किन्दु ओनिओन्। <hesitation> तियो अर् बुत्तेर् बिछु भैदि हनने। सन्द्विछ् बनने जये, किन्दु <hesitation> अस् अ लुन्छ्। सन्द्विछ् क ज बन्सिन् प्रेफेर् खलम। करन् सन्द्विछ् <hesitation> फत्स् थये, चर्बोह्य्द्रते थये। <hesitation> भेगने सन्द्विछ् जन उजब थये, इसे बोधि <hesitation> अच्तिवे थये। किन्दु हेअल्थ्य् जन नक्सन ब। सलद् जन उजब। <hesitation> जेतु सलदौ। एगो <hesitation> फत् चोन्तेन्त् खलम।